La primel cosa que me vien ala cabeça es la música hawaiana i las vagacionis ena praya. L'ukelele es un estrumentu atillau ala música tropical i acalugá de Hawai. Me recuerda delas prayas d'arena branca i las palmeras remeciendu-si al airi. Tamién me hazi de pensal ena música d'artistas comu Israel Kamakawiwo'ole, que hue el que hizu que l'ukelele huera anombrau en tol mundu. El son del ukelele es tan alegri i apegaízu que siempri me hazi sentil bien i querel bailal.